Si bin si 'hia riki xuún akuan' ni ni un heabi akuan' ni ni abi nane, ni nubíj ahiu hiu 'be' ta bin 'hia heabi nan, ni ta bin ki'hia 'ngo ke heabi heabi unn heabi ka'nga ña'anj ni ta 'hia neru freru, marsu, ta bin 'hiaj nuhuij ni heabi ta ni heabi toj chej riñan, ni heabi unn abril, heabi mahiu, achi'i 'ngo nej sí ni 'hiaj sun sij ni ba'anj sij ka'anj naka' sij riñan to'ó sij, ka'anj nari' ña'an sij ni unn ni ta 'hiaj sij ni kachi'i sij ni ki'hiaj sun sij ni riki nej heabi abri, ni nihia' ba riki kij ni kina'hiu chrun raa chrun, kinahiu ra koj ni achij i ni nabin maree raa nej koj le, chrun lé ka'anj, ni nihia' baj ni sisi kabi ni kun' ni ni'hio' ni sa' ba kij, ta 'hia nej heabi ta ni heabi unn heabi heabi marsu. Heabi abri ni achii sí ni unun sij ni heabi unn mahiu, kuniun ni anaj sij ni xira' koj ni anaj sij ni heabi hosto stiembre, narún ñún sij hio'ó ara' ara' hio'ó takó nnaa ni kachi' sij ni kana ra' ñún sij, ni un'un' bin ngwii xana ni ki'hiaj xukwi ni kun' ni kaniko' chra xa 'ngo nej sí anaj, ki'hiaj xukwi' ruhua toko' ni ki'hiaj xukwí 'ngo nihia xa sij, ni karun' tó' xiro' ni kabi ni kun' ni kaniko' xa sij síj xa sij ni ka'na' ñún sij, síj ora kabi sij tí'nin ni abi sij ni nañún sij chrej taj bin si 'hia riki heabi ta, ni heabi heabi unnn heabi stiembre ni 'na' kuman nukuíi ni aman' nukwi nikan', a'bi kuman sike' ss ba 'hia hiako ba chruhua xiñún nej heabi ta ni 'heabi. Heabi octubre xi'ninj ra' ñún, heabi tubre xi'ninj, heabi nobresanto ato' ra' ñún, ni heabi ka'anj chre riñan neru ba kichiij kachiij ran' ñún' kiri' ni kanikaj nej sí sto'oo ttan', ni nasi ni nara' sa' ra' ñún' ni tokó situn' ni toko' tinín' ato' taj bin a'min xiñún', ni nej sí ni anikaj sij nnanj hia' ttan' ni nara' sa' sij ni nakwi sij nakwi sij nakwi ngwii xana sí sto'oo nakwi nej, ni nara' so' ni kiri' ni xa ra' ñún' ta bin 'hio' xiñún'.